Ng'ombe nayo ichifu- i- ichimtambua mgheishuhulikia maana kwaidukia mara, kwaifunyira thari, waishighia mringa, kwaishughulikia na kwa ikama na kole hiraa mdu waa- wakwe wa hio kenyi hata ikama ikairikiyeyo. Mira mndu yaishighulikiaho undeghenda ungekama kundewikia mara. Na kole ni ng'ombe ingi kuichituna kolethira mweni yamtuna. Yakigenda gewikia mara kana ikama kana itave kave kunde marende. Mira kule ni mweni aithogherie ikambike kindu chochoshe hiyo.